Ny atao hoe milina fanasana lamba de vata anankiray a izay misy <hesitation> koveta ao anatiny a de atsofoka ao ny lamba, de eo ambony a misy fampidirana vovon-tsavony a de io a mifandray am'rano a sy ny herinaratra dia rehefa alefa izy a de misy bokotra zay ahodina dia mandeha izy.